אִסְמַחְלִי לִיָּא לְח'וּ כַּנְבְּגִי נְרַכְּז פִּי חְ'דְמְתִי שְוַיָּה חִית עְנְדִי בְּזַאף דְיָאל אֶלְאוּמוּר חַ'אסְנִי נְכַּמְּלְהָא, נְקַדֵר נְהַדְר מְעָאק מִן בְּעְד וְלָא נְחַלִּי חְתָּאן לִאִסְתִרָאחָה קַע בַּאש נְכוּן מְרַכְּז מְזְיָּאן דָאבָּה וּמַנְעְ'לָטְש, וְאִסְמַחְלִי וְשֻכְּרַאן בְּזַאף עַלָּא אֶתְּפַאהוּם דִיָאלֶכ אַחְ'וּיָא.